Kudijí kuá chí <hesitation> iin doko iin dandó té kixhi ñaña, ná kaxi yukú chón nakón ondó nruté ho o kú inándo kudi dadanja lachí ñu ati'ó nii iniá jan kayundo ke'eña.